ऐना आफ्नी अनार हेद्दाइ लागि काम लाग्दो छ । आफ्ना मुखम्बो केइ मेकअप सेकअप अद्देबेला अनारम्बो निक्कैरी लाग्योगी लागेइन । मुखौणो काइ <hesitation> मैल्ल्या केइ छैगी आछिन भनिबन हेद्दाइ लागि ऐना काम लाग्दो छ । यैभन्नाबाहेक अब आफुले लाया नाता स्वाया छन् गि स्वाया आच्छि अब कालाइ कस भ्याछ अगाडी पछाडि हेद्दाइ लागि ऐना काम लाग्दिछ । ऐना यतिमात्र नभइबन अब माइसले मेकअप अद्देबेला अब लोग्ने माइसले दाणीजुमा काट्टेबेला अनि रुंङा काट्टेबेला लै ऐना हेद्दे हुन्छ । अब काइ झानेबेला नातामाता लाया स्वाया छन् गी नाइ अर्खो नातो लाउनो <hesitation> लाउनो पड्डे होइगी नाइ भनेर पनि ऐना हेद्दे काम हुन्छ । ऐना भनेगो अब हाम्खीलागि सद्दाइ अब घरमी या काइ झानेबेला चाइने मेन चिज हो भनुन ।